<noise> Aga muanre akko eleq i assoi sibawa ko wenni wi nappa pikkoi carana yakkibbu ero anre we pammulang yanaritu anre eleq e kofi fekko carana yakkibbu kofi e le yalani kaca e naenappa leifalinni kofi e duassinruq yareggi sisinruq nappa leifaling toni golla e lo ko kaca e nap- nappa <hesitation> leiboloni wai fella leiteppanni wai fella e ko kaca e nappa leigaru leigaruni kofi e <noise> nappa beppa le wanre ko eleq i na- yanaritu beppa seta- <hesitation> purana kofi yanaritu beppa fekko carana yebbu ro beffa e <noise> yalani <hesitation> labbuq e <noise> purana ipasseddia labbuq e lei pi- leiricakini ko wai e nappa leipasigaru <hesitation> golla e nappa itaro magaru-garu labbuq e ipasiba wai bereq na makeddo-keddo leisedding purana leipasigaru wai siba labbuq e <hesitation> purana to leipasicampuruq golla <hesitation> wedding ni leiyakkibbureng. <hesitation> Onrong-onrong bereq makanjaq i asukkungenna purana ero letep- <hesitation> lei- leipellaini boka e leifellaini boka e nappa leiteppang ni naq e ero beppae meloq e lei- leibette. Purana leibette leigili-giling ni ero beppae ko pamuttue nappa enapura ni mabette leiyakkani bereq mittiq manengngi bokana. <hesitation> Terangkangettoi aga leiyan- aga leinasu <noise> akko esso i yanaritu <hesitation> indomi <noise> carana leinasu ero indomi e <noise> yanaritu leipatoppokengngi joloq wai akko oringnge lettuq rede akko rede ni <hesitation> teppanni indomi e purana iteppang indomi e taroni joloq indomi e rede akkoro nappa purana rede leiyakka ni indomi e lo ko mangkoq e purana yero leicampuruq ni bumbunna nappa leiyanre <noise> akko esso i akko purani yappunna i lakkaiye aga. Harus natarangkangeng lakkaiye kenro me- kenro pole <noise> kenro pole bene we <hesitation> na- nappa fekko carana leipassediangeng anre bene we ekko nadafini <noise> wettunna manre <noise> fammulang yantu- yanaritu leipalennekeng manenni sininna engka e ko dapurengnge leipalenneq leipalenneq leipalenneq ni ko yaseq na mejangnge yero fura e maneng inasu nappa ipassedia manenni penne we wai rinungnge narang to manre na sibawa <noise> yenaro cara-carana areggi <hesitation> langka-langkana le- yakko meloq kiq manre sibawa lak- bene we narang akko was- akko wenni wi anre aga maderri leipassedia <noise> fekko carana yakkibbuq uppanna wedding yanre yekko wenni wi maderri yanre yanaritu ta bette telloq <noise> fekko carana yakkebbuq yero bette tello we yanaritu leipassedia ni yo- leipassedia ni famuttu we yaseq na komporoq e nappa leifalingeng boka purana leifalingeng boka leipatuwo ni komporoq e. Lettuq na mafella boka e nappa lei- leireppaq ni tello e yaseq na famuttu e nappa leibette ni tello e nappa leigili-giling furana yero he namabette ni leiyakka ni tello e nappa ipetittiq narang purana ipatittiq wettunna ni yanre tello e